Ta a yiɗi ustaa wonnugo nyaamndu to kitchen arannde, ta a nokkay, ta a jonngay taa jonngu ko ɓuri ko kuutinirta, ɓaawo ɗon ta a nokkay taa nokku ko a waawataa nyaamndaa. Sannan to a jonngay taa jonngu.